A waɗan kirke oo ley hinnoo aɗa ñoƴƴa mo, aɗa ñoƴƴa mo, ñoƴƴa mo faa oo hunca mobel ngel. So, ɓuri heewde e mobel kaa fuu, non woni no waɗirtee.